<hesitation> Ny fomba atao koa zany lafa ohatry iha mba te ho ampy rano, iha zany mba tokony misotro rano iha ray vera am'maraina vao mifoha igny de am'valovalo igny koa iha misotro de ataonao ohatsin'zay ohatsin'zay magnagny magnagny zany, raha ny tokony ho izy zany anao mahalany enina vera eo ho eo anatin'ny ray andro mba ho ampy rano soa.